Agar men kosmik stansiyada bitta o'zim qolsam, yetarlicha oziq- ovqat va suv bo'lsa, atrofni yaxshilab kuzatardim hamda yolg'izlikdan rohatlanib qolgan bo'lardim. Chunki, inson o'zi bilan tez-tez yolg'iz qolib tursa, o'zligini <hesitation> qaytadan kafsh etadi, yo'qotib qo'ymaydi, ichki xotirjamligini tiklaydi.